Sèèùm dawà, kiìŋ è ɗolònɛ̀ɛŋ kuwa jiikɛ̀ɛ è yaà ɓieɛ̀ sùà, miàŋ jii miɛ̀ŋ sùà, mìŋ woà mìȧŋ e ɗòlo. Wo ɗòloɔ̀, nɛ̀ɛ̀ŋ naŋ nyɛ̀nɛ̀ŋ kuwa jiikɛ̀ɛ, wo yaà jawaì kɔɔ, wo fè yèwà jawaì kɔɔ. Nààŋ wò yaà yɛɛ jawaì kɔɔ, wò yɛmɛ̀ nyuùŋ kpùuŋ. Ɗòlo gò dùàŋ nyuùnkpùuŋ, wò yɛmɛ̀ùm wò sià, mùŋ nɔ̀ŋ hinie wo dùàŋ. Gbɛ̀ɛ̀ jawaa kɔɔ naŋ nyɛ̀nɛ̀ŋ wò kuwa yɛi jiikɛ̀ɛ, wo ɗòlo, weè niŋ wò kuwa yɛi jiikɛ̀ɛ, òfoo wò naŋ gbɛ̀ɛ̀ jawaà kɔɔ, weè niŋ wò kuwa yɛi jiikɛ̀ɛ.